एक कलम के काम कइले के तरीका के बारे में हमके थोड़े बहुत जानकारी बा। कलम के रिफिल के निब में नुकीले सिरे पे एक बहुत महीन छर्रा लगल रहेला। रिफिल में जौन स्याही रहेला उ ईह छल्ला तक-छर्रा तक आके रुकी जाला। जब कलम के पन्ना पे चलावल जाला ते उ छर्रा गोल गोल घुमेला और धीरे-धीरे स्याही के पन्ना पे लगावत जाला।